Për me mësue fëmijën tim me pedalue, do të filloja me një biçikletë me rrota ndihmëse, duke i shpjeguar si me mbajtë ekuilibrin edhe me shtypë mbi pedale. Dopu, do t’i hiqja gradualisht rrotat ndihmëse, duke e inkurajuar edhe duke ecë pranë tij derisa të ndihet i sigurt.